Kivarah kunoo kumenyah niveemwene, noenyah umeny <hesitation> mkivarah mmnoo niv <hesitation> mwene unyalah kuvaa nazisendii. ninoo unyalah kuv <hesitation> nazisendii, unyalah kuvaa nazisendii kuu, umeny <hesitation> vulai unyalah kuvaa nazisendii umeny <hesitation> vundamanuu, unyalah kuvaa kujirah zisendii naumeny, <hesitation> vulai, chigirah chaambo <hesitation> mlitagah. mnduu, mlogoli unyolah, mnduu mlogoli mkomeruu. naven, <hesitation> mlimiii, dahv. <hesitation> amenyi. mmaginah hirah amenyi. m <hesitation> vigiimawavolah, mmaginah hirah. kuu, unyalah kuvaa nazisendii naumeny <hesitation> maisha malaii, naumeny <hesitation> kindu kindii, kinduu. chamuimm. sana. kinduu. chakukonyah mligarii mkivarah. nizing'anani utativikah mzing'ananani. saigin. <hesitation> no ivek <hesitation> unyalah kukukolah mang'ana manene, manene, manene manene manene manene manene manene manene manene manene manene kutanyalaaah, dahvee. utav <hesitation> nisendii maugul <hesitation> ndii mdogah utakav <hesitation> nazisendii dahv <hesitation> maugul <hesitation> ndii. gundangiiku maa, unazisendi dahv <hesitation> gulah kivuhii ikukony <hesitation> kudaamazii rwaah, nye'saee. nakw. <hesitation> nomany, <hesitation> gweneugwoo. maa, ukorendii, rweneurah no. manye. ukoree. kuu, kinduu. choulah. vanduu. viingii. wagiliikuivii. wigilah. mvinduu. tageyakirigarii, nikivune, vanduu yavaa, wenyah mang'ana manene. watakanyalah, dahvee. Lakini kinduu chokutangah, kali kiv <hesitation> kindii nichochon, nonyolah kirai chichoo basi nowakah suvirah yenayoo sasa umanye kurakorah nowakasuvirah sasa ulamenya, vulai hutaivakah kujing'anangani vunyingi dahv <hesitation> kuu. miiiii nnnn mmmm, waletah mkarii, mkarii mwene huyoo, mmenyindii nagaye <hesitation> mwanenyamwilambanah. namwamenyamwirambanah, namanyaaa, maisha. m <hesitation> nnnn. wwww, ikavah malai kweli mkarii waletegenyekanah. tukavorajii kinduu yakutangah genyekana ulet <hesitation> mkarii uteve mkarii huyu utulii zahaii chigirah mkarii huyu anyalah kujirah umanye mang'ana gaandii utamanyah dahv <hesitation> naivah mkarii mwene huyoo anyalah kukorah. huvolah genyekana mvenambulizaa. kuu, hinz <hesitation> chakorah mkivarah, mmaisha. m <hesitation> mmandikuu gag <hesitation> kweny ee, <hesitation> mlogoli navorah wakatunilizaa uka. uka. uka. utaezaa mvyova dahv. <hesitation> nuezaa mvyova, utange. ku, kululah. kuvyova, ukalizaku vyovayoo dahvee. ku, hamang'ana gaa. kikilah. hinzee. kindi kujirah nimenyah vulai maisha gaa, nikivune. <hesitation> e. gaavanah, malah. mbuu. nandolah dahv <hesitation> kali vageli ivolah kali nye'sa <hesitation> mwene mang'ana malah gakorekah ikurah. angalorah dahv <hesitation> lakini kwigarii agalorah saidii unyalah kuezah vasukuru wakar <hesitation> kwiri wamanyane vikukorekah dah. narivuzaa mweru hulah. unamii. afunah kwiri. atengezah, nangali atengezah dahv. <hesitation> hezerah. mmazeru, yenyah hamany <hesitation> vanduu yavaa wavorah kii vanduu yavaa walinzaaki. noo, vanduu yavaa wanywe. no vanduu yavaa kwiri iv <hesitation> umanya agonah kwirigarii agonah dahv <hesitation> ku, kinduu. kirekah kinduu kikorekah sijielrah nenene. sandizah. yahovah, nikivune ndaayazaa, nikivune, hinz <hesitation> mang'ana, manyingi. ndavikah ku, nye'sa. <hesitation> navorah, sinyalah. kulimah ziekah ziyoosii. na, mbee. navunyali, dahv, <hesitation> unyalah kulimah. vulimii. huvurah, himbolea, hulah, huvurah himbolea. noweulimee. milimiikwasii. gundukah. agati. kukuregerah, hinz <hesitation> mlimiii ndalimah. malimah vuzaa gundukah. Kali, zigasii mah. korah. zaufundii badayee. nivav, <hesitation> mlimiii, chigirah, wambol <hesitation> hinzee. nimfundii, ulah.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

Valah. maah wenyah vikhoo valah wenyah vikhoo dahv <hesitation> ku chigirah mamenyi vulai malah gali mmmmmh mkarii uoo mkarii wang <hesitation> nambol <hesitation> ee <hesitation> huyu nimdamanuu mambolah vuzaa yeee <hesitation> lakini mgirigarii semah nondele maganah mnyingi dah chigirah maisha gaa silah liveyakung'ang'ana harigarii dah zizavuzaah vurahi ni nduka hamgorovaa mah salah nye'sa <hesitation> no mbolah basi.